Areko yave linterna ani areko yave <hesitation> ñeerape ani iru mbae omboejapevaeyave jaema sepuereko <hesitation> aiporuka iruvaeretape ipuerevaera oaja tape ani ipuerevaera mbae oyapo ikavi aniara mbaere oye. Oyererokuae,